Raha amiko manokana dia ny mihinana any an-trano fisakafoanana no tiako kokoa satria any aho dia tsy mikarakara na kely fa <hesitation> mangataka izay tiako aho, fa raha any an-trano aho no mahandro dia tsy maintsy mampirehatra afo aho, manasa vilia aho, izay vo afaka mihinana.